Agar men kafeda kimgadir qahva to'kib yuborgan bo'lsam, darhol uzr so'rardim va. Kechirasiz, bu meniki, umid qilamanki, sizni bezovta qilmaganman, deb aytardim. Keyin qahvani tozalashga yordam berishga harakat qilardim va agar kerak bo'lsa, yangisini buyurtma berishim mumkinligini taklif qilardim. Bu vaziyatda samimiy va hurmatli bo'lish juda muhim.